Ya mun hiwan nang ulun ni takutan lah gair banar ketu lah na pertama tadi ulun sudah ada menyambat tu ular pang misal ular ni kan ulun lebih ke gaer mati pang lah <laughs> kaya orang jua ketu nah misal tepatuk kan lawan tadung tu bah sudah am tu ngalih jua misal na kada parak lawan rumah sakit atau puskesmas atau apa ketu lah kaya mencari tabib ngitu ketu kan kada kegampangan jua kada kegampangan jua dapat mantri ketu kan ditengah- tengah hutan misalnya jadi ya ngitu meulah ulun gair masalah ular tu nang bebisa lah misalnya kada bebisa ulun sebujurnya ya ya biasa- biasa aja lah ketu na kecuali nang ganal banar lah ganal banar gaer jua ai pina dimakan nya kita kan kada tahu <hesitation> dililitnya ditekacak ulu dah sudah am tu inalilah kena. Na itu ulun <hesitation> nang ulun gair tu pertamaan nya ular lah ular apalagi nang tadung tu ulun gair tuh nang kedua ni sebujurnya hiwannya biasa aja pang kayanya urang banyak nang ketuju tapi ulun gair matan ulun bahari pas halus tu maraga nya ulun suah di- dijuhutnya selawar ulun mbah tu diigutnya batis ulun itu tu ngarannya warik. <laughs> Jadi bahari pas ulun halus pas ulun masih sekulah sd lah pas ulun sekolah sd eh sd kah tk yo ulun kada ingat kaya nya tk pang masih ngitu tu <hesitation> tetangga ulun dibelakang rumah tu beingun warik tapi wariknya tu sebujurnya kada lepas kada nya berantai tapi rantai nya panjang kawa sampai ke jalan nah ulun lalu disitu. Soalnya parak misalnya lewat rumah sidin tu lewat muka rumah sidin tu ulun belalu handak tulak sekulah timbul- timbul wariknya tu beparak bebeparak menjuhut selawar ulun tetariknya di igutnya sebatis- batis kada kah kekanakan halus lo <hesitation> tenangis ai betetangis ai ulun habis tu kada hakun tulak sekolah <hesitation> bepander lawan uma, ma kada wani lewat sini lagi kada usah gin kita lewat sini lagi beputar haja gin jauh kada papa <laughs> ketu na, soalnya ya ketu pang gair timbul lawan warik padahal warik tu kan biasa aja lo misal nya kita urang lain lah tapi ulun wahini lawan warik biasa jua pang soalnya kan misal wahini tu warik <hesitation> apa <hesitation> tegaer nya tu lain gaer diigut gaer makanan kita hilang misalnya bejalanan misal ulun lagi belalah masuk ke hutan- hutan apalagi kan ulun kuliahnya rancak masuk hutan- hutan lo ulun kan kuliah geologi tu lalu rancak masuk hutan- hutan becarian watu ketu- ketu lo timbul- timbul ada warik kena habis nya dengan makanan kan kelaparan kita ditengah hutan kena wariknya kena dimakan walahan na kada ketu jua pang tapi, na itu pang ulun gair nya lawan warik tu bahari tapi wahini sudah biasa ja lebih tegair kalo apa dijuhutnya makanan ulun ketu lawan si warik ngitu. Mbah tu kalo warik jua ulun tu <hesitation> kenapa ulun kada gaer lagi tu <hesitation> marga ulun pas sekulah sma ulun ada bejalanan kepulau kambang na kita tahu ja kalo pulau kambang isi nya warik berataan jadi mau kada mau ulun wah harus wani harus wani harus wani mbah tu untungnya sampai bulikan tu karada kejadian jadi karada kejadian macam- macam ulun jadi biasa aja lawan warik sampai sekarang itu warik imbah tu yang ulun gair. Misal dikita tu mungkin kaya <hesitation> ujarnya masih ada ujarnya kareda jua tu macan pang lah macan- macan macan kumbang atau macan pohon tu itu <hesitation> meulah gaer soalnya ngeri banar pang lah kita <hesitation> urang ni ngalih melawan kan kalo sudah inya tetamu kita tu ya bingung jua harus beapa ketu na kita kada tahu jua andak bukah ya lajuan inya andak mancincing kiapa pun tetap lajuan inya ketu nah, handak naik ke atas pohon inya kawa manjat lebih tinggi jua ketu nah inya telabih- labih lah pada kita pokonya dalam <hesitation> segala macam tu jadi kada kawa mehindar handak menyerang jua <hesitation> senjata kita nang apa nang paling nang bawa parang paling lo maksimal na inya becakar begigi nya sekali meigut gin sudah am tu tetangis tu sudah yang tetangis lain kita haja keluarga nang menangis kena gair nya misal macan tu ngitu pang misalnya hiwan- hiwan nang ulun gair lah soalnya ulun gair matan ulun <hesitation> ini berpotensi untuk tetamu ketu na jadi ulun gair nang ketu ketu kecuali warik tu sudah kada <hesitation> keitu.